<hesitation> eeh abana bi ndakambora mmaisha kano <hesitation> ee mundu yesi yesu okharaa nnawe. Ola khubola mbu yakhuyanze ni siyakhuha ehashimata. Kenyakhanga akhuna eheshima kwanza mukhare nnaye munjiro ya eheshima endayi. Mwikhale bu <hesitation> nee muinjirea yani simunyala <hesitation> khukrawesana mulikhuba liosiliosi tawe. Likhuba liosiliosi libaba nemwikhala hasi nemumbola nembisia <hesitation> nemba mubisie ne kasikara kario na <hesitation> mmenyara murio, ee <hesitation> mmmunjira yosiyosi muramenya bulahi, lakini mundu yosiyosi nakhubola yakhuyanza lakini simwerawana nnaye mukhubola tawe nabubehanga kenyakhanya khuanza orangile okhusie eheshima hiyo okhuheshime nekhadi omuheshime. Muikhara munjira endahi mubalane amakhuba singana kenya khananga kho obu obu obu obuyanzi bumetekho inyuma. Nikali bumatu buyanzi buno bulaechanga kho obuyanzi bumetekho inyuma. Nikali buyanzi buno bulaechanga ombali wa heshima mulaba mukatananga lakini kenyakhanga heshima ebeho halafu bayansi buno bumetikho inyuma.